أني أحب أخواني وايد و <hesitation> الله لا يحرمني منهم، و لو رح اختار رح يكون عندي عشرين أخو أخت <hesitation> ما أحب اكون لحالي. مو بهذه الشخصية يعجبها الوحدة عنها ابد- ابد أني أحب يسندوني و اسندهم نكون عضد لبعض.